الفول و البيض و البطاطس و الجبنه المتقطع عليها طماطم المكرونه بالصلصه الرز بالشعريه كل دي أمثله حاجات بسيطه جدا في طهيها.